لا كون نعطيو للأفراد حق اختيار البلد كلي ماغاديش تكون كاينة ستابيليتي كل واحد غادي يعيش في بلاصة بصح باغي يروح لبلاصة وحدوخرة و عاود كي لي يروح عند بلاصة واحدوخرين عاود وحدوخرين كي يشوفوه هوما يبغو يروحو لبلاصة وحدوخرة سما غادي يوقع ان ديزيكيليبر دونك باش هاكا الناس يكون عندهم الحق تاع اختيار البلد لا صاي